Ana akwar gariyere tu mdu pilli na thajarra akwai ndzenna kari tu mda pilli ti hara ti khi thjarra ei suɗa zuwa mkr napal mda pilli yade hurika tdzir kmawa, suɗukur mda pilli yade hurika kidi hyel wa. k tdjarra, makr mda pilli ki tsuhoay yade hurri khi karwa. Yana hara kuma khi hanlli anfani shanga sutu i tstikatini, yana tstika su daban daban daban daban, aa mda ngni pilli ki hara pinaun, aa ki hara wuda ki hara tsir, ki hara waken suya shan yana harani shan ei gam msirakurari. To kullimi ana mda pille, mda pla hara kazani to yana hara amma mi suna ɗeka anfani wa yaplanari, na ingri ghi pilli lkihara lki wuti anfani yeri, na ingni ade ka anfani wa so yande harawa. So na ghu pilli nati sim anfanini anti yaharari. Apa apa kasuku tsuwa mda halli mda khi palli ku hara kasuku, kuna iknuwa ikhara ikwuti anfanin kasukuni so sai! Kammya kasuku igni yo ghamsirakurari fiyada ti gade kwa tsammari yarwa fe khu hara kasuku kullum yaɗena tiriwa, sai ɗe kisim anfani yeri. Akwa kasuku anti wuti koba ka khil mwala, apwa kasuku anti wuti koba katim ta bukatumna gaba daya, shanga sutu yo barari eekhu kuri akwa kasuku aɗisaka ti eiya eiwuti koba anti pla ana diya yabara ki mwa masi motan fila anti mwalalaka pilli awo, gaɗe massu mota wa khil mwala anti pla to yaɗi fulbla garinniwa. Ti yar ndika, anti pla ana diya mwalagni tadi halli shawara na mbdakhiwa ana yaɗe ta khil mwala wa diya ya mwa massi mwat ni <noise> anti mdalaka jak kikhara anta pla, anga tin da ga khil mwalawa hara kasuku oal mana kawi anti pla to rikhu ngata. Tifatu kobani anti loo kasuku, kamatu tsthlayere kasi ka puwhi ɗa, ashina ɗupa ashina ɗupa tindo jakka kokwa jakka. To an suti sida nedani shawara orayuwa na thzdjara, sai ti kuri tin kobani ndzi apaa kashi makr, ambla eisi khil mwala. So shanga da shawara tu da nalini daɗi chuchetirawa dak tdzjarra. Amma yaɗa nghilaladawa, amma mi da knali sai mittra ki puiyata paranti ki charabla madri an ka paida liri tin ya ktari naka paida paida tinya ɗimtar amma shanga mɗa kara ka pillisu yaɗena ghilarwa ya thɗzuwari kammya sutu ta wuta yaɗi wutiwa. Mda na kkara kapilli labar na mpbaku yakhirtar ki wuta. karinmi a kilplara kaza laku ngngha amsutiya leta laku wallahi yade tambaya. Amma suna tu a thizrara yana harani ambwa palgerent tsu hog ktheyarm. Shanga suti da pilli yaɗi wa, khi thzdjarna! To an yanai ngamasirakur mda kata khikar tata ni shawarar yana nga msirakirari sosai kullum yana adua tsuwa shanga mda de kam mya kari, shanga mda yana bara mi mda myalari kata anfani khi kari tade huri ka ea kammya pana thdzjara. Shanga mdana kmaga mi ta khikan nga kata palaga gari to gaɗe nzemtawa kara khitə mwari kaghi nɗimbla na mɗab mɗaku, na mɗab mɗakuwa tunga thjala. Sunni, amma na mɗab kumi tsuwa tunga anfani khi kairi to ana yana bara apani; amma mi har na pillage gari anma gaɗe anfandi khu kawa, ghu namti khrraga mpbal to gaɗa tataba gamsiraku rawa. Rayuwa ta bara kan maya laga kara anfani khikari myani ga anfani khika ɗeya bawaw <hesitation> shanga antu ga khishir ka wa charbi nalka paida paida antu ga anfani khikari, nakula paida tsuwa ga pumtala sunni. to yowula apani aturanta labura.